Nyinah ye ni ja'a hanah nigejimnah, yebah nyina ye hana negijim mamna, nama zadah muka nab duwamwa ein kulah, ba shim bo nyina muyi ma nigib ni ja'a na. Ba shimam bekambo ke mahanama yakali na jin jebah, kwaska na yalaka ka hayakale na fellawa, ma nigi nija'a nam nigi mama ham shimagah bibagah, hana shimam na shim gwaka kamo na shim hallawe kuma nyina ma ziri ni ja'wuna. Beke bo amna ha dau hallawe amahar hana jar ni ja'a a figadi toh ayira wulwah hana tam bekimbo yiraye hana nijim nija'a a zebe anah haganan zoo nake dwege be a yaunah. Nyina wulwe fellawa hana thaminah, hallawa zama wane ja'a hallawa zama wane ja'a. Ar mu ye ma maha ma nige fellauhana, mo ma dub dah mab shimah, boo kuma be dumda bam shima be nyina mo ma zirba ni ja wuna nyini mo ma nigib mamna kwamnyaka fellauha ba sham bekimbo ka mahanama yakale. Ni jibah ba fin yawa gwaka kamo nama tuwa nada, ein ma atirba nab zirwa nam nigib ni ja'a na kuta kamna shi daka kii ba shim gwa bah shimde gwaka a mu ye maze kwayina. Ye hana zir, Ye har zakile nah eing kwamuyaka genawaye, hana fen yawa gwakakaye na sham beyibe nyinah ye hana nawa nija'a yebe nyinagah ye hana nigo nija'a nigah. Mo ye ma mahhaga ma nige gah felawa, ni ja'a geh, ma ze nama hab felawade, fellawa aragah a tah muwa gah. Amma maye ma negim nija'a dimah - dimah na ma zu ma tedah ma fellauha ba zue de bah bumorah, nab zee yautha morah, be ke boo ba shimbe nyena moye ma negib neja'a nah, ba shim bo eing mah zirwa nah nija'a ma zirah muna. Haga nab mokurimgah, ko kam dah feli sai dai ba zu yah eing mo, babu zeki na eing bah fa ja-nah.